Ha ah, nagnia koa ty poketra very ty, andraso hoe ho teteako heky ny agnatiny ato sôde mba misy kara-panondro gny tompony. Haaa tsy misy fa da fa aleo ateriko amin'ny polisy any mba ahafahandre mahafantatsy hoe ia no tompony